טוטפעיסט העלפן אונזער ציינער צו בלייבן ריין און געזונט, עס פארמאגט אין זיך ספעציעלע אינגרעדיענטס וואס טוען אויסרייניגן די ציינער פון זשערמס און אנדערע זאכן וואס זאמלען זיך דארט אן, ווען מען בראשט עס מיט די טוטפעיסט ווערט די ציין שיינעדיג און פריש, עס קען אויך מאכן א גוטע פרישע גערוך ארויסקומען פון די מויל.